السباحة، وركوب الدراجات، أنا أستطيع أن أنا <hesitation> السباحة وأركب الدراجات. تعلمت السباحة في عمر ست سنوات وركبت الد- الدراجة في عمر سبع سنوات واستغرق تعلم السباحة حوالي أسبوعين وركوب الدراجة حوالي ثلاث أيام.